Manao anizao ñy mombamombany ñy jabo an'Indônezia añy: <shushes> -Rozy an'Indônezia ao ,tea raha mamy ,manany ñy fomba fiketrehan-drozy bakaminy ñy razan-drozy; <shushes> miovaova koa ñy raha iketrehan-drozy ñy jabon-drozy ,manany ñy fomba fiketrehan-drozy roze ,mana ñy akora fototsy ,manahaky ñy vary zay ,rozy añy io malaza aminy ñy famboleam-bare ;ao koa ñy raha finomindrozy mamy.